Hujin tintii anin amtan huji aina huji maalum tokinen hinqabuu. huji anin qab huji ak orrufa orretanu. huji anin qab ta akii huji data collection fa midasan ta akanati duub huji anin qab tana dum huji tadibinen ta an qab hori tissa iyoo hori horedda huji anin qab gudette tanumaa won an huji shugula amtan uf shugulish tanumaa shugul dibi hinqabuu